أكثر لحظة شعرت فيها بالجوة وواجهت خوفى كانت أول مرة أجف فيها جدام جمهور، وكنت ألجى فيها كلمة في الفعالية، ووكان الخطاب شوي صعب عليا لإنى كنت أخاف كثير من التجمعات، بس لما شوفت تفاعل الناس وثجتهم فينى حسيت بالجوة والثجة وإنى جادرة إنى أكمل، كان أكثر شعور صعب.